<noise> nyo te fagiir tan ogus naintin nainti fo an nainy nyo nating komainy kat rou betdei tsiau tu mas nainy nyo nating tsikia rou ta pain fats, tan at bet dei. Tasol nyo nating tsue faarof rou ten gov. Gov te fainy nanyo na toto na rof. Gov tsun, ai te rukauts manyotan fokinai nainy nyo nating kakaa rou. Fi nei an nainy tan bet dei nating naaa minon, nyo nating tsue faarof tsun rou ten gov tana foka, ai nating faan iny non ya. Gov nating faan iny non <noise> fokinai kan rof tana toto tsura. Kainin ra kia tu <hesitation> fa, painy fats. Kainon ra kia tu kainy ainy iny kat ta painy bet dei. Gov tsun ai nating faan non. <noise> nyo pinin komaing kat fiisok bet dei, nyo nat rou fi nei, gov ai te rukauts ma nyo nai nyo te kakaii onot nainy nyo te katsian kaamen guei gov nating rukaut varonyo. <noise> kia pis ta pan, nyo nom rou painy fats tsunia, fokinai painy fats nyo nating nom ror ya tan jian naa tsun non tana mangai, tasol tan nainy. bet dei tsiauu naa minon nyo nating fakats tsun rou e tsunaun, tsue faarof rou ten gov, tan tatanik onot tan fafakap, ai nating rukaut varonyo, faan varonyo saf a ka nyo pinin kat ya <hesitation> nyo nating komainy rou ya, ai tsun nating fainy varonyo. Tee mes nainy nyo nating tsikia rouu ta nainy kaa tiya nating ruak non, nyo pinin notap ovei men sen painy fats tasol gov, ai nating faan varonyo.